Kịna n wamọ waịz ịk mọnga mọnga ya ga kịna pọ pakkọ ịkọ gị ya tọọm, kịna an paar waịz ịk, mọnga sabụr ga mọlgọ mọnga ar kobo ka warẹ lin da pakaị, pịrịm ka sabtụngọn tị mẹndanyị ka ya wẹjị ịkẹ yak pẹsị gan ga. kịna mọnga ya ga kịna ịkọ tọọm, takịn da kọr mana, mọnga ya ga kịna mayaz ɗịyọ ka mụje ɗị pụụdnam, kan ga kụmgọ mam ga mị ɗị kalgọm an anj mum ga kịna. kọɗịm mụm ɓaan ga kịna yar wat ga pakni ̣mọ wad pụụd tụ tọmgụ, ka maga mị kalgọ maɗa tob ɗịyọm ɓaan mọɗa yaajị, kịna ikọ gị ya tọọm, kan ka lọsịn ɗị ga mọlgọ nam kọn mọn gọ ba ọnụk kobo ti mọlgọ, yan nẹjị ga ịnị pesị ganga ti sụm nang? tị sụm mam an paar waịz ịk, waịz ịki nda kịnam baan mọnga ọngị tị mẹndang kan ka pọrọ wọrọp, mọnga ɓa ọnụk kịna ịkị waịz ganga, ka mụjẹ ndam mọ sẹbdọ mọ wẹ kịịgọ, ka mụjẹ mọnọm gị warọ, takị pụbẹị, takị mụnai, takị ana mọleị, ịkị waịzị ganga. Sẹ wam nga kịna am paar waịz ịk, paar waiz ikigị tị sụm nan? tị sụm nam mụjụ wa ọnụk kịna nam ma paarụn, kụrgụrtẹị kan ga ga kịnam ɓaanụ kanga paar gọ wa mọ ambọ, ka ọn mụm ɓaan ka par lawaị, kan ka pargọ kan ka lalgọ mana, ka ọn mụn ɓaanọ ịkị waịzị sẹ wam nga kịna am paar waịz ik kina kan wọbị mụ ta waịz ịk takị mọllẹm ka agị sabụtsị ganga mọnga ya ga kob ta pakkọ kobi an da kịnị mọn ga ya ganda da pakko iie miyẹ a waịzẹ, sẹ wam nga an paarị takịn pịrị padụk ɗịlọm mịn gin yarụ da mobọ, mụm ma ya ga kobo kan lọbị ọnụk pịdị ɗi ma mẹndam ɗọtọ, mọnga watụ ka pịdị mankụ a mụnun kan pịrị ken mana, ị mụyẹ waịz gan ga, kam ɓaan kaga kịna pọ pọkkọ, pon kanga ga kịnam ka ɗụn paar waịz ịgụm tị sum nang kan ga sabụdgọ ga mọlgọ ka yak sabụtsị, ka wa ọngi nan tị yị pọn kar ga ga kịnam baanụ, tak ka sabụdgọ ka ga ag lamụlgọ ka ma war tọmẹị, ma ọn pọk tị mẹndanyị tị sụm nang? tị sụm wam mọ pọ pọkai ka yịn wẹẹn wam ɓaanụ, tọ kịnam ɓaan mọ pọ pọkkọ paar go waịz ịk, sẹ wam nga ta sẹẹra nga kịna kan ọnị waịz ịk tị mụ, an paar waịz ịk kina. Paar waiz igi ti sụm nam kanga ọngọ, yaag nụmjịn pọ mụm ɓaan ka yak wam ɗasa. tị tọm mamụ mọn ga sabụt wa mọ muu ka mọk angu, ka agị sabụtsị gan ga pọn kanga ankọ ịkị wayak waịzi gan ga, pọn kan ga wọkkọ kụd kịnị yọk ka nam ɓaan ma sọọb gọ, ịkị waịzị ka mụjẹ anko kobo yọk ka wam ɓaan yị yịmjịm wẹẹjị mọnga yaz kan mọlgọ tịsịn ma ɗen, ko takị ma taụ mọnga war pịrị taynị, ka mụjẹ mọ nọn ka wan pịrị tayịn mẹn dan kịna mọnonm, pẹm un, kịna yaan paar waịz ịk kanga warụk pịrị tayịnịn ka mụjẹ ɗị wanam kọɗịnmọ wataụ mana ka watu kọm kịn kụrẹ kayan lịn da pakaị ka pẹmọ ka wẹg pịrị mergem pem kina monong, yan mon ini ga mergem baan ka wokko piri tayin nim ka, ya wam a nwaɗok, mọnọn ka ọndịgọ wajẹ yịn paịɗayị kan yago mụrọ tị mọlgọ ka wẹg pịrị mẹrgẹm pụram ka kaị tụl kịna kaga pịmọ nmọnọn kịna mọnọn pịm parụm am kapịn ya pịrị mụrọ kịna mọnọm pịn ya pịrị ɗụman kayịn paịɗayị kịna an paar waịz ịk kanka mịn da lọbị kịna kanga waịz ịk nẹm kịna an paar waịz ik ti tọm mamụ Kan mọlgọ an ma taụ pakaị ɓẹlgọị kan yọị ka wẹg pịrị mẹrgẹm maga kaị tụl kịna kan arụ tị mụjụ anị ma taụ mọ warẹ piye ka ọna nọn ka ọna mọl pịmọ jụ ka aa!!! yịn paịɗayị yịnpaịdayị yọk ka nam mụm ɗịzị agịm ọnụk wam, ka mụ wụrụk pịrị tayịm mụ ọnụk wa tị mụ wayịm, kak ọn kịna tọ kurgụtẹ kan ɓaan ka ọnụk kịna ka yọk mụm ɓaan ɗiizin ọnụk wam, ka ta tayịn kan mbọgụm ya tị tọm mamụ pọn ịkị waịz, ga mụm ɓaan nụm ɗịzị ọnụk kịna, mụn pọn mụm wannam kayụd tụl kịna ịkị waịzị yọk ka mụm ɓaan wargọ yọnị ka ondaugụ nan pin ɗị sẹbụ mụjẹ kaị ɗam tụl ụksẹ kan ka targọ tụl kịlandam <hesitation> rap, kịlandam kụnụm, ka pịmọ pịm wọkọn kụd kịn ɗẹn pịm paarụm wajẹ, gị ka mụjẹ amụm wọkaụkụ yịn paigọn ɗa mụjẹ kanɗa nẹ ga mụjẹm yịn ɗa wẹz wam yịnị ya wajẹn tị sọ? mọlmụ kan yago mụrọ wam mọ yịp ịkị nẹm, ka mọ yịnị ari ọk sẹla? ka agị sabụtsị kị yaz ụzị ka mak wọk nị, mọnga kọm kịna ka ọnị saɓur ka agụm ɓaanụ yag walgị madgọ nam margọ waịz ịk waiz ịgụm ɓaanụ kịna paargọ waịz ịk tị toṃ mọlgọm ɓaanụ kịna an wọk mụ, nam ịkị pẹɗụtọ kanga Kịna an paar waịz 1k, tị sụn nan? tị sụm nam kị mọlgọ ya kọbụljị kan adgọ lamọlgọm ɗọk ware tọọbdụ tọm ana kị yịlli,̣ mọn ga ad kịna ka ag mọlgọm baan sabụtsị, mọn ga kpọm kịna ka ware ọnị anambeena sabụt kaagịm baanụ nam ka anụn gọn kịnam baanụ yak paasịn sabụr kaagọm ɓaanụ, kịna an paar waịz ịk, kịna mọnga ya ga kob ta pakkọ ụkụm ɓaan mọn neg ta tọb tụleị nga kanụ ya ɗịyọ tị mana, kan ga ɗị pụụrgọm ka mị ɗị kalgọm, mọn ga ba pụụdọ ka mụje pụụdna, kan ga ɗị wanam ka mị dị kalgọm pọn ka ba pụụdọ ka mị kalgọ ɗa tọbị, yịn barawụ yaajị tenum kọl mịyewaị pụụd tọn. Kịna an paar waịz ịk, mọ ga ba pụụrọm pọn baan da yarụk bana ka ka ɗịrụkkọ, wa yaz banam, ka mụm ga kịna kayịn yak bana ɗam wam mọ pọ pakaị wa pọrgụm, pọn ka ne ka ga pịmọ ọ pịmọ ka ọnụk ụkse ka agịm baan sanụdsị ganga pọkị yag wọsị, ka yịn paịgọn ɗaagọ ma watụ seera ya gọ ụkmọ kan kaịna lawụgọ pịrị maadwa, laụ lamọlgọ ka agị sabụtsị ma wat tọmgo,̣ ka ka ịsịn ka sabụtgọ ka anị pa, pemọ kịna pem da wọknị ga kịna kayịn laụnị pịrị maadwa, kaga pemọ tịga? mọnga mazị kan ga ọngọ sabụt la agọm ɓaan ma tọmeị Ya katsị ka kayị paịɗayị kịna an paar sabụr kaagọ, kịna kan ọnị waịz ik tị mụ, tak ka mịn da lọbị, kan ga ga kịna pọ pakkọ, mọn ga ịlẹ mịyẹ kaljịn pọ mangọ nọn nọn ma kẹndụ tak mụm lọkkọm tak mụm kaagị sabụtsị gan ga, kị par nan, kị par wam baan ma pọ pọkkọ wam baan ma pọ pakkọị nan a kịna kịna, kịna an paar paar waịz ịk, mọnga ọn kịna tị mụ ịkị yak wayịz ganga tak mụm ɗama yịmjịm wam ɗas kanga mọ wẹ kịgọ nị warọ yaan lịz sabụr ka- agọm baanụ tị sụm nan? tị sụm kịnam baan mọ pọ pakkọ, sẹ waam n'ga kịna an paar sabụr paar waịz ịk tị tọm mụ, takị mụm lọkkọm, ka kịn nẹ pọ pakkọ wa paar waịz ịgụm baanụ kịna a wam kọng mọ ga ya ga par wa, mọn ga par kịna tam ka ɗịga kọng ka mọlgọ, tam ka ɗịyẹ kọn ka mịyẹm mamba kị bụga, tam ka ɗịyẹ kọn ka meyem ma yaan paị ɗọk, kan ka ɗịyẹ kọn ka mịyẹm ma tama wab ɗọk, ka a pịrị maad wa, ka pịrị kwarata mọ ya ga kob ta pakkọ. Kị anj kị nam mọk ɗa watụ, ka paad taụ wa a sẹ kịna an paar an paar waịz ịk tị tọm ma mụ. Sẹ wam nga. Sẹẹram mịnị yajị tị ki ka kịna an paar waịz ịk ya? nga ọ kịna an paar waịz ịk, tị sụm nan? tị sụm nam kịna kanga ganda pọ pọkkọ wam ga yịmgọm. Ka sabụr ka- ag. Ka mụm lọsịn ga, kọ mụm lọsịn gam, ka paad nẹrẹị pịp tị sụm kịnam baan mọ pọ pakkọ, ka ọnị yag mọndsịn ịwụ, kad wam baan ka yagọ tị yịnị, yag mọndsịn ịwụ ka wam kẹnụk kan ndal wụ ganga, kan lawọgo yana sịrị ka- ag mụ wụ mọ watụ ka ka laụgọ sabụtna waanị, mọk ang dịnị ka- agị sabụtsị ganga pẹmọ wa mọ pẹmọ a tịga ma nẹrụkọ kan negọị ga ka a kịlandam kụnụn, ka yan kad' kịlandam pụwa ko sẹrẹị ka ọnị ịkị yak waịzị ganga, yaan mọnd ịnị ka wam baan laụgọ yagọ, kan wamọ wuɗam mọ tọmwọụ, kan nụm tangan baanu kan num biya kan num aleɗe yana, sabụtgọ wa mọ mụm ɗọk, mọ wat ka pụlụk sabi kaka wamowuɗ kọ sabudgo wani ka ga a sabụtna waamọ pẹmọ pẹm ya kẹrkẹbẹ pẹm wọb tụk pọkị ka nẹ ka babu yi kerim ka ga pẹmọ wa mọ pẹmọ a tịga? mọ nẹdụkọ ka yịl wam yọk waị taịzẹ, ka yịl kịnam yọk wam mụ waị nẹgọ ka ọnị kaagị yak rẹpsị yak mọndsịn ịnị ka wam baan wamọ wụkọ yana uko nam kina an paar waịz ịk tị tọm ma mụ, kịna an wọk mụ kịna kan lịyẹ mụ ta waịz ịk, waịz ịgị tị sụm wam tẹmdẹẹmẹ nam mọga ịlẹ ka yaan yajị, kina am paar waịz ịgụ tị tọm mamụ kịna kan ga ga kobo ịkọ, ịkọ tọọm takị ya ngaka.